Et või arvadaq külh et om olõmah universaalsõq tõõ ja ilo kriteeriümiq, a tegeligult om iks nii, et ütskõik, mis inemine ka tege, et määnestki universaalsõt, kõigilõ sobivat variantsi ei olõq tegeligult olõmah.